Tailandia pe opa oyuavi avi oime ama jaivi va novembre abril pe va jare oime vi jakuvoyeye va jaeko ara arire oime vi amogüe rupi ivi ñaki kavi